ممكن تحاول يبقى معاك دايماً تو دو ليست كده. يعني نوتة صغيرة تكتب فيها الحاجات أماكنها <hesitation> الحاجات اللي ملهاش لازمة ترميها بسرعة تحاول تثبت أماكن مثلاً الورق بتاعك، الفلوس، وكده يعني.